अपने घने मोबाइल हे पण आपण ऊनिय ज्यादा छलावा नि। उमें ज्यादा खुरा खारी नि करा पण कई हे के कोई कोई बार। <noise> जो ऐप रेवे ऊ फ़ंगाना से कदी काम नि पढ़ियो आपने। अर हो सके उसे ही पड़ जावे तो आपन ऊके बारे में जान बा करने। कोई से पूंछा गा या मोबाइल वोबाइल पे खोजांगा। भीत्तर जाके कसा काम पड़ेगा कसा उनियाल चलानी पड़ेगा। कसा एमे लंबर लगांगी कसा एमे पास पोर्ट लगाउंगा। के भाई तो कसा काम करेगा एमे मारो काम कसा हो जागो। <noise>